yë tambor jue yë yadyunyë pi'ik jue yë ko'o yë wopëp, awant'sëp yë jyodotyë jue nak yajwi'in yajnëwonëp neyp ko'o waj akën y ya kotsë yë nak wyopë pues jet's kyëxëk dun awansëp para que jadun jedun dun dun oy este nak nep nak ko'o nak dun xiux wyopë pues nëkxë nak yajpdyë neyb- neyb ax dun yaj mëdowanyë najtyë.